Carru'ojmä hay vece witpatät, ijtu carru'ojmä jojmä täjkäpyatä jojmä ja'ku jatya janatä muju, por que hay vece tejnämpa, manhpatät ya'yij, je jojmä jojmä ntatä mujpa, jojmä nyä'ijtu vyolante, nyä'ijtu kyambio de velocidad, nyä'ijtu llanta, nyä'ijtu 'yespejo, nyä'ijtu este nyä'ijtu forro titya'p ja'kutyä jana mujumä, jejtzyetät witpa carru'ojmä.